<hesitation> anani aylanga kefiea tar wira imu, bese nuor werweaka khilgijun uoga, uu nane uto doton dumeka, werweaka kemeljek, ay aylanga mina ha kefile wala mina ha kefimune? Anani esiken gedila kaba koni, kitti goni, aman goni, inga aylon wafirechikaiga, bagig anane ichiku doton dume uski kumu, werwearunga in dunyal tagnikidileia, werwea doto sukiru, igon taka terin, takon iga dainin, shongira ikan maniya ikan lakin anane digid eka anane wafire muhimma.